Ndraiky matoñale <shushes> :-"Nahazo hafatsy bakaminy ñy mpandefa hafatsy <shushes> ñy lehilahy raiky manao añarany Naivo ;olo mpañaramaso malaz'eo <shushes> ,ro manany ñy fahaiza aminy ñy fikaroha ñy raha mietaky ;lafa i ro nahazo hafats'iñy ,nanomboky nandiniky ie ,nametsivetsy fa evainy misy olo manany ñy maha izy azy ñ'añy ,manam-boninahitse <shushes> mila azy aminy ñy fahaizany ".